Raha izaho irery no mpanamory sambon-danitra eny ambony eny, dia mikitikitika ny milina ao anatin'ny sambon-danitra aho. Hanao fikarohana sy kajikajy isan-karazany. Tsy hay izay mety ho voka-pikarohana hita tampoka eo tsinona. Ny fialam-boly indray an, dia afaka mihaino hira, afaka mandihy na matory.